محبش العمل الروتيني بتاع الشركات اللهو خمس أيام بالسبوع ولا تلت أيام لمدة تلت ساعات يعني غالبن خمس ايام ممكن خمس أيام لمدة تلت ساعات هاي بقى أحسن من أن نعض يوم كامل لمدة خمستاشر ساعه عشان جسمي مايوجعنيش طبعن زايزائد الروتين بيساعد الجسم شوية بس ما أحبش الاعما ل الروتينيه معنديش اي مشكله مع اسمي